सदरणपणाना मनशाच्या लगिनच्या इष्टांचो अंकडो खूप विंगड असुन येता। चडाश लोकांक सुमार चार ते छे लगिनचे इष्ट असतात। कन्या जनांक एक दोन लगिनचे इष्ट इटले उणे असु येतात। हेरण कडेन सात ने दास जनांचो वढालो लगिनचो इष्ट गट असुन येता। लगिनच्या इष्टांचो पिरायेंची गजल म्हणल्यारा, वांतुणा घेतिली अवडा। जिने पद्धति आनी जिनेची अवस्था ह्या सरक्या घटकां प्रमान ति वेगवेगळी असुन येता। जायत्या जनांचे लगिनचे इष्ट स्वताच्या पिरायेंच्या कन्या वर्सां भीतर असतात। कन्या जनांक लगिनचे इष्ट असुन येतात जे तांचे परसा लक्षणीय प्रमानांत वाढा वा ल्हाणा असुन येता। भुर्गेपणंतल्याना वढापणांत खाद्याचेया पिरायेंत लगिनची इष्टगट तयार जांवाक शकता।